Tsy hoe zen̈y tsy hoe zen̈y fan̈ambanian̈a biby fa ten̈a lahara-pahamehan̈a fihen̈an'olombelon̈o mihoatra ny amin̈'ny biby. <hesitation> Olombelo bôka mba misy nataon̈y Zan̈ahary hoe an̈abo mihoatra ny biby de tena zava-dehibe zen̈y koa hoe ain̈y ny olombelon̈o akendriky aloha zay vô hain̈y biby; ndre samy aina rô io ndre samy aina rô io fa ten̈a ny ain̈in'olombelon̈o no bebe kokoa.